في أحد الأيام كانت هناك شجره يمكنها التحدس مع الأشخاص الذين يستمعون إليها عن قرب فأتى شخص كان سعيدان جدن ولكنه كان حزين القلب لا يتكلم فعندما ذهب استمعت إليه